Kell helises niimuudu, et kelläl um tila keskeh, ja ku tuu tila vasta kellä kerre lätt, sis nakkaski kell kõlisõma. Kelläq ummaq metälist hariligult ja esiki võit ka välästpuult lüvväq, kõlksahtaq vasta kellä ja sis kell helises, nakkas nigu vibriirmä ja säänest hellü tegemä, helülainõq tegüneseq.